Ame, me vhon adachikyin me ghre ya shkonyu, me shkonyu me ba dzukun moa si algo dachkyin <noise> da me rii me rii huro me zgi ghre agbi me ghre ya khro agbi me ka me ka endhga mambo me sukun ba ondne ombze mbo me zgi ame lo hwo me zgi ame funayi ka endgga he me ghre ya ka moa agbi ba aba ha omba me yi nga me sii algo mbo eka moa ma chuku moa rii chuku da oshye ba eghba moa kpo agbi milo hni me me kamoa ondne owo ba gi ba ondne gi sa ghre me ba nglo ami nga me nye ama me nye ama me shre okhro moa dzumazba gi shiki ta oka gi ta oka nga. Ji taoka chuku akpla kpo ogun he. omba esiyasa, enveyji wo ma he ji lu egba mo andakububi lo cheu mo kpo hwo ji mbo mo a chen moaka ayi odne mo sha mo ma shki mo sha mose akpo hwo kaji grogro moka ji mbo tuu ji tooka milo balo khwo ji ka ahobren jifu ji ulu da dahgren akpo ahwo obin ji ji wu mi lo hu o ba ji fu wu tse ka ji ji zdu uwu tse ka ji me kpo ngo me ba medzo taoka kala mo odne me, fa aga gi mo tsa mo adga kaka jile ambi a yi baa kaka mo anwye fa ulbi di mo ada amba gi wo ma hen gi mbo me yen mo me la tsamo dadga chuku da mo yim kpokpo kala obin hi obon ji wo ma helo wo alepla iyuli won ka kaka obinyi uhuhi

<noise> Won tsame ozhen ja ba <hesitation> ahrosbren me atla me melu ekalie ka anmulo kala a chimeazba lo nga a chiheazba lo a shanadga sku me, la me ba me mbi kala an gambo nga egbomu me kala nga lo shen <noise> ahuni ji wo ma heji kagun mbo khwo, jila a kayi agro yakpla kpo obonne jila kaagi a mble ayi obon hi ji da ahogbkan ayi a wo ori mbu gi da ahogbren ayin a tsagi adga gi a sun mbo, jiwo mbo ma abgo, ji wo omba ma abga. unumu ayi he eka ba me wo, me woekpu ahogbren hogbren akpo hwo me mbi me gun ekpka acheauba a la mbi me shen kpu gu me tla gun egba gam lu duku eshi mbo akpla ayin akplawo eka ba ogbi mi kambo <noise> mo anoye isitsi. <noise> Akplawo eka ba ogbi mi ga bbo ji are nga aran ghre gan kpo shi a hwan akplo chen akpo wa kpo akpla chen ombo, won kpo utmu anga won balo dzu sisi won kpo akpla chan mbo obon ba zhin isi gon won kpo akapla chen lakpo hwo wonmbo kpla chen ladalo a kpo hwo mo adon mbo elepla chen laba lo kpo hewo obin mbo me yun yonmo anwye me mbi ye engla mbi ghre eugla mbi yi evgi ogun vigeria ada chen won kpo angla who woh ba hwen utmu wonka mo fatekpo te won ma won kamo lafa ekpo ta won ma won lawo andakubo mbo bala bala agi mo da oren oren se algo a de are nbo oren ase algo da are ari mbo won he si gon de utmu won ka kaka ahagra akpo awo won me awo unumu ayi cuku ekpla adime akpo hwo me melafa ulbi di an ng a an fa ulu chuku me Me esko a di me ezga ekpla iki mbo ba me fuulbi an dimo adima mo lula me yi asbi me ghre molu la me ye fu ami mo lu meya me mohmu meutmu me shre utmu mo ahmu me kpo oren mbo oren wo dzidzi mba oren da are asi orenda a kayi oghor akpo akpla laranghre mbo. a chuku eka he me ilu jima arehwin ji kpo akpla la <hesitation> si are ure a ka obonji <hesitation> jiyi aka ayakpa akpoye he ogbi mi ibi lowa ekahe mbo ba obon yin mbi ka ji dzu ka mo andga mola dzu mobala tan angma agbi ka la mo adigi omba mo la anaga agbi omba is wo ma annye tsitsi me, jikpo nga jikpo enzgu asulu agul agbi gi bgu lo anga ji se kamo ashe endga mo no anga mo se adme adgada jiwa. <noise>

<hesitation> moa chuembla ekahe ji ghre apo endgon won kaji ghre yari algo ma, jiri also ma ji bo odne, iyili wo mbo ba obze jizi akpatspe chuku ji kpikpi ji ghre ehalaa chuchuku ji gbo amin tuu, amba me se mbiji anba ka akpla ayin, akpla wo eka ba ogbi lo anga mbo osun tpuyi <hesitation> woh ka arehwin won ka are uhuhi ombe mbo a ghre ogun, ombe ombe a ghre gun uhuhi aya abmi kpohwo are chen anga mo bmi kpo hwo mo are anga mbo chuku shimbo oguno wo pyapan awo nenen eka ba ogbi nsa mbo. ogbime mo adigi la tsa gi aaga wo zi kala adan nga won hwi arugu ta mbo ba won hwi arugu ta chuk gon ka ayi gro ba adan se me chen da won mbo ba bul won kpo umi mbougbi omba bi won kpomi kala me adan mbo. anda chahe ah aji adaji aniji zga ibii ogbi mi jiri algo ekahebamo zga ibii ri also ghwo vye ayya. Mbiri algo rye khwo mo ba gbga ibii kame nga moba tsi mbi vye odne anga mbo mo gba gba. onda chen he mo <hesitation> ba gba nga mo ba si opha ayin a ne meba tso mbga shushun tan tan nga me be mbge. ayala tan agan ayaa klo mbga me ka agan klo mbgo me ka ase a <hesitation> se obgo gan tsa me gan <hesitation> ba giyime me la ka gon klo se mbi da me tan ayin agan tsa abgo ngala an kpren angba gan kpo eka me lo nga kama an kpren eka henga me bata obgo adime a bihu ogum ame anwyye aba baba ame anwye he ame si meri onda lo amo ba me ri amoba meri ekpla mo loa zuu ondalo adigi ayen me shi kayi ghro mbo anga a bzi me a bzi mbo atsa obgo totno me ba kyen ye auguhre ji unuhi omba ogbi lo adime asko me ahwo engla. Eka me fu ama ndindidinmu ma fu moa ekze he fu moa anglu agbi fu moa a anglu moho gi ta abhu <hesitation> gi ta gi naha <hesitation> embze gi naha a fyekye gi naha <hesitation> wato gi ta moa eneme he mrye gi la naha agbi kpo yakpla eghu ghu ghu ghu mrye ugbi mi lo a chuku da also bye chuku da algo ba ondne chuku da ekhreŋ evhu gi mbo gi kpo akpla gi la fa ulbhu di akpla ba adag la lu ka la gi nga gi la han tauriri ma gi la han vhonvhe ma <noise> <hesitation> omba ky ah lo dzu kahe o a nyin mo ba si la kpo kamoa dagi ame ka me wo huhwin mohhe me kma utmu ahogbren anyi abhgo mo me sko utmu hogbren nga nunnunud mela kpaŋ moare akulu me la fa gah ygi moa utmu me me kpo me kpikpi kala utmu me mbo me <hesitation> alu ba huhwin hi adindmu kaka gi vhu lo ayga mi ŋwo machkyi moa kpo utmu ulu ma han ayi shki aŋgban akulu. Moa khrokhron wokalaakula ghre ba moa ngi gi wo kala gi akula ghre mbo moa khrokhro a ghre <hesitation> gi la ama ka me gbu me han isi me e di utmu ahogbren uchuku da hogben akpan me kala moa ondne me ekpla nha ekpla chki la wo me mbo me ka mbo ekplo moa ulu han di me me han moa han di me mbo me eh kpo me chuku da ozhen hwin <hesitation> akpla kpo ah omba gi hi mba omba mabhgo ba gi womahi ŋwo ka apastor a mbo sa kpo nga ah sa klo ashe a sa wo moashe moa amember ba ulu ah dzu moa akaŋ ba wo ondne mi ba eh akan wo ondne ambo sa kpo moa ashe moare ekpeh kala moashe akulu akpla helo a da ulu hogbren ambi ŋwo wo kpo utmu ulu hogbren ŋwo da hogbbren ambzi ŋwo anyi dwo da hogbren anyi mbzi ŋwo mbo a gŋo lu ma a ŋwo kpolo akpa eghba ŋwo ba ka oshen nyenyen ŋwombo adzi mbo abab adzi ba ma ngyi moa rii lo ŋwo ba me lu doŋ amba ba me a wo wyen anum me klo ashe me. Me alu ka ashe me na chi me me dzu nga me la lu ma ahh <noise> machki kpoghu moa bhga moashe moa andzo meme lu da awyen she me mo ashe me klo me ka <noise> a me la ka machki la bhga moashhe andzo me chun ŋwo ki gi bhhga gi and zombo me bhga ŋwo andzo mbo me kpo ka nha bhga ashe andzo me sa su kuŋ dzu kanha sa kpo also dime rii me sasukuo inmu ka mha uchuchuku <noise> lo kpo mbo me eh ah ahogbren ba ba kpohd me ba hogbren kpohwo me nga eh egb loebli ba me ba kyu ashe me lo mbo moar moa ka ekpla gbengbe ashe uwar zumuta me amba chki mbo ba ba azhin me ghre ya zhin zshe me ah ashe he la ah ame kala anum kan moa la kloumbugu me ebye kpo moa membo amo amoo are chki ka yimbo mbo a gi wola lo a mambo moa ka yi mbobo chuku shi mbo me shen kpi zhmu me bhhga ashe me andzo gi mbo ka eka me la dzu me kena mba dzu me ekahe lo me la kpoakpla ahogbren la kpohwo nga ayukhren kan la ba me klo eh me yi mbo. <hesitation> ekaji wo obon he huhe he obonlo amuu atpuyi amre afyun isi gan zga ba agan yidin gan vv abso nga a kpo ekpla la ran ghre balosi ovrevre ka on eggon ji mbi ji ejjon jikan isi bga ambo kan isi bgaji uhuhi loba sla ayi la sla ayi chuku ishi uchuku ogoayi ba akpla ogun hi adan ugbi ugbi me ji wome adan lo ka won mbo la dzu mbo lo ba wan gbga udga mbo a we ba are la wo kahe obon gan mbo lo ba dzu ekahelo omha oi woma he adan a lo ogbon chechen won ba lo oha gu hren mbi mbo bzi la an wo ka mbi me chen fa alboi di mbo fuulbi de awo mbo fufubi di akpala mo andakubo loda ji lo we me nga mbo eji ka obon eshzen esheen eszen chukuishi dzuzi ubi ghre ghre udzi ombaji uso ma he are chen aklo. Edzu chukudanga a wo are la ho anye odne ba are chen nga mbo chuka shi mbo are nga mbo klo dzn andakubu isi san ore nga mbo klo da an wo sis yan are nga mbo klo are an wo sis gan are nga mbo klo are mo kubu di nga ji vye we me aren me le mo an a dzu kama aren a me ogun la tyuyi lo wa di ka ma andakubu jilo ka eshzen ji eshzen tpuyi vye ami mbobo oshzen ka wo zi mbo. won se ble ka gansa ekpla cheunga me lu odo ame mbi ombaji woma he me lo huiyi, hwiyi jilo ma andakubuji ma da hwi yi anga a juhu mo ayin a indi yi ka eshezen ji tpuyi oko awa ni awo mbobo mo are hwin a agbazga abe ksu ahe kaken ghre igi ube me la nga klo ami gan wa ashe kaya kpu eshe an ayga sa hwen ami ka ami a wo mbo ayapla ashki vlavma anga ephu sha ewo kala mo arehwin chuhe ephu ephu ephu ephu ran ji eggon kpo kala ji mbo. Aygo mi won ka aba eyyon ana awo nga aklo an nga lowo an abzi ana da an ba ari ambe ji da obi ba ghre udzi anba ji wo ma he, udzi ubi ase wo adze omba ji we ma he mo <hesitation> kame l egba isi mo andakbu ji ovies ka ovre wo su su ku ka ji ba mo ha daji mose aro lo da mbi mbo won se ka mo la ha angba ovro a kpo mo di dmu ovro mbi mo andukubu a se anghan lodi chuku damo yin evro lo kpo mo kpo gu sebaha angban kla ji grogrohe agi se gbmu aki mo se amaya anze ma emzba waya amze maayga da loba adme ji arne chen mo la bzi lo la amita ba lola tsi angban gon ori <hesitation> me se di totao mombi se lo de ji totuo anga mbo won wo angban mbo won we are anga mbo akpla si angbakre akpla ka ji choh ji awe a fa uibi di gwomniti ekabake oran ghre nga mbo ji edzu lo cha chen shambo. Ekple me <hesitation> oboh ji woma he moarehwin akpughre si shi da mogrehwin ia kpu? Ogbi mi won kalku wo atson numu la iyi endga chen. arela gbo iyi endga chen akp ekahe iyi aven he <hesitation> ñø sko iyi etra ayga won so gon ba iku amo, ogbi milo ji mo okpa me jila kpoiyika okmo ba, jimbi ka okmo mbo iyili kdo ji. omba ba ama obgo ji woma ne amoen iku pourpukur, anwye tsitsi ba kp andakubu ba kpu <hesitation> a le kan tse gan kpu awo mbo me ba cku ba hwo ingu. tuu jila taoka nga jila zhen idigu ega helome <hesitation> jila longeji laka di nobi anga mo annuye tsitsi lo mbo mo hwo evgo a lepla, ohghakre akpla la dran ba wo kpo lo mbo, mo hvo sugo ma ango lu si <hesitation> aya mbla la de mo akpla la ran ghre mo atka mo mo akpla la ran ghre me atka me voh ka mo tka won ka mo wa idiguwa. Ama azga iriiri la ran ghre mboi akpla aram ghre mo kpo mbo mose kpolo, ekple se osunji tpuyi awe akpla o shenyiyi <hesitation> lo ambo ewo idigu he lo a ghre si iku iku shi vye ekahe ah omba chen me si oshpa ghre <hesitation> usku chen atson num chen <hesitation> akpo iyi gbo ekebe afote ekahe, <noise> anga usin vv anga la usin vv nga ba iyi afuha a numa oko kolo using vv nga eka mi me ghre yafaoshpa dinga fa oshpo lo dinga ka mi longa mbi oshpo wi gan mbi kala oshpo lo kami gan nga <hesitation> luma an lu eyes ikristi ma, nga lu jesu tuu me bafa alu kala nga hogbren ma kpo hwonga nga ba isozi. gan kso zi ka mi nga ayun ulu ji akan bga ulu ji me lu ma an ye esshki ma nga sho upi gau la zi ma ghre me lo, nga se upilo tsa agyenu. Anumu gun ba iyi fuha ar tso a jin gan tpiyi vye anga ka obi gan a zi ma lo we anga d opi lo ga mbo gbu yi afate mbo ambalo amba. atsoh numuhe aluesha a fa arizho ademew akaka obon wo ayga, a fa anzho kaka mo usu mo wo fa anzho kaka ashe gan kyen dzu an zga chuku do a lu aypla agi me tou akpla la wo eka he ah akpla la wo ekahe akpla azhin omba abze won lca woh blilo ka won ka kama ugun tpiyi vye ayin mo tpiyi vye mbo agaji aga ji ahagbren a klo, ayin ji ahogbren klo ba ji se lo ba sus ku kala nga won ka anga ji kpo anga jila awoji jikpo anga jila ogbii me eso ji ye la klo aglajiye la tpa eso ki angban okobo he ji layi akla etpa eso abo ohhi ehelo kpo anga Uguu tyuyi mo endga mo ba ba ha ji oko tpyi vye dadi ka ohia nga mbo, won nenga ugbi tan algo ari algo vye mo tan algo gon. eso ji kpo ogbi mi ayga ji la tpe eso ambluchi da wo an nga ji kpo nga ji ghre agna la klo inpi ghre agna ikpi ji baa kuu by a mo ayla he jila tu ba adna jila zga tan obze ji vmu achen aldanga ji mu awla ami lo mbi ba tana le ra tsba odue kaka moiyinembi moba hru enring eh elo vy jipuawaa huhi akuu ka wo awa ka ba lowo anga mbo ikilo mbowe ngambo. <hesitation> uhun mbowo an nga ma ha uhn vyre ma ha uhun bga akpla chen dzidzi a wo nga mbo <hesitation> ji yin akpla kpo ovye ba agbi melo woma nga mao akpla shaa adga meji lagbo mbo ayi kpo ami uhuhi akpla shaa adga <hesitation> egba hwo mbo egba hwo mbo <hesitation> eka me la kpo nha me la dzu kamo odueme mele elu agin moba kala ouba ahogbren fa taare ma de me dzuka moddina edime lalumo.